Fanakajian̈a laôko atao an̈aty konzelatera matetiky izy ren̈y madin̈y fanjava raiky amizay zen̈y kô fa mihôtra zen̈y tsy de tsara atao an̈atinio ela fôtiny manjary robaka jiàby <hesitation> raha ilain̈a amy laôko io karàha raha jiàby miaro amin̈any in̈y manjary robaka.